Ko hawti bandu fade e dudde, kanjum woni boggol kola manga, e laaral ngal koyngal yabaata e wodi laraal ngal fade yabaata sai boggol kol dun habbata kosde so fade waatama nder.